Diis duu ana hawra e lewru wiyeteendu Octoobru nduu. Ɗun woni jonkaa so a hiisorike immaade Sanwiee warde timmoode Deesambr. <hesitation> Sappo ana jeyaa e limooje taweteeɗe ana pecca e hoore muuɗun.